Deu una cosa bella chi m'arregordu est <hesitation> po is festas candu fia piticheddu, che si riuniaus totus impari in domu de de nonna, <hesitation> sa nonna <hesitation> materna, fiaus in dom'e nonna, nonna teniat ottu fillus quindi teniant totus piciocheddus meda, quindi candu si riuniaus fiat una bella <hesitation> una bella festa cu d'u' numeru de <hesitation> insoma consistenti de de personas, e s'agatiaus totus impari cu is fradibeddus e gioghiaus totus impari e custa est una cosa chi m'arregordu chi aspettiaus candu fiaus piciocheddus. Poita s'agatiaus totus impari cun is fradibeddus puru, quindi nosu fiaus ses fillus e tzia Maria sorri de mama ndi teniat cincu, tzia Giovanna ndi teniat tres, quindi insoma totus impari fiaus meda e s'agatiaus inguni cun i' nonnus totus i' parentis, tzia Giovanna chi biviat in Casteddu quindi non est chi s' incontressist donnia dì E quindi fiat u' ocasioni po giogai totus impari cun is fradibeddus, nonna teniat una bella pratza, totus sa domu fiat in mesu, quindi podiaus ingiriai cu i' giogus, giogai a cassai, curriaus totus impari, gioghiaus a campana <hesitation> e quindi insoma fiat u <hesitation> un u' bell'arregordu de candu fia piticheddu e poi poita fiat u'ocasioni finzas chi si papant cosas nodidas chi non si papant donnia dì poita inzandus, fiaus poburus, su chi si papat donnia dì fiat su lori e <hesitation> e pagus cosas e in custas ocasionis quindi fiat s'ocasioni po papai cosas chi si disigianta diaderus <hesitation> e quindi tipu sa petz'e proceddu sa petz'e angioni, non est chi chi fessit cosa de donnia dì cument'est imui chi unu andat in macelleria e si ddu pigat, insoma fiat po is ocasionis, po pasca po natali po custas festas aici. E quindi insoma tengiu custus bellus arregordus. <hesitation> poi u' ateru arregordu bellu chi tengiu est de candu prus matucheddu, a u'edadi de dexi undixi annus <hesitation> in s'istadi andiaus cun is amighixeddus a cassai pilloneddus, inzandus fiat, nareus chi non fiat cumenti a imui, fiat tollerau forzis non cunsentiu ma tollerau e totus portiaus su tir'elasticu e quindi si andat a su sartu, a cassai pilloneddus, chi poi non est chi si indi cassestist <laughs> meda medas, <laughs> fiat prus chi ateru su spassiu ddi essi totus impari, e andiaus a frumini a nadai, poita innoi a Serramanna teneus dus fruminis, nc'est frumini mannu e frumini abeni chi est, chi poi frumini abeni convogliat in frumini mannu e sighit conch'e a Biddasorris. E andiaus a una localidadi chi ddoi est una cresiedda puru chi si narat santa maria e andiaus inguni a ca si convogliant is fruminis e andiaus inguni a ghetai a nadai e quindi fiat u' bellu spassiu poita su mari non est chi ddu bidiaus <hesitation> non teniaus macchina, deu seu su primu de ses fillus quindi non teniaus mancu <hesitation> mezzu po si spostai de bidda quindi chi unu, sa piscina non nci fiat <laughs> quindi is piciocheddus si si riuniant a gruppus e e si andat a frumini a a nadai <noise> partiamo dall dall'asilo ho frequentato anche la scuola materna, perchè cioè inzandus u' atera cosa chi m'arregordu <hesitation> cun prexeri est ca apu frequentau sa iscola materna ca inzandus puru non non totus is pipius frequentant sa iscola materna, e deu m'iant mandau a sa iscola materna poita babbu e mama in cussu periodu fadiant is sartus, teniant sa sartoria in via roma e quindi po essi, po no, po essi liberus, po traballai m'iant mandau a s'asilu de santu giuseppi e inguni una cosa chi m'arregordu est candu fia <hesitation> fiaus totus impari in <hesitation> in classi e sa mongia, poita inzandus insegnantis fiant i' mongias, fiat raccontendusì una storiella e deu ia biu a palas de issa chi iat lassau su gessu a or'a oru a sa lavagna, poita non ddu lassant mai su gessu a or'a oru a sa lavagna poita asinuncas is piciocheddus andant a iscriri, e inzandus ai scusi mi fia spostau e fia andau a palas de sa lavagna e ia disegnau una cabixetta e candu si ndi fiat acatada sa mongia fiat benia po mi rimproverai E ca ia pigau su gessu senz'e permissu po iscriri in sa lavagna, e poi iat biu sa cabixetta chi apu disegnau e izandus at cambiau aspetu, at tzerriau is ateras mongias <laughs> e andat <laughs> a biri su disegnu chi ia fatu e custa cosa m'est abarrada impressa in sa memoria <laughs> e poi is elementaris deu non apu fatu totus is cincu annus in sa propriu iscola, apu cambiau poita in cussu periudu, <hesitation> candu apu fatu sa prima sa segunda e sa terza biviaus a 'r'or'a sa cantina e sa iscola de riferimentu de de cussa zona fiat su pellicu e tenia u'insegnanti meda brava e sa iscola mi praxiat, poi <hesitation> candu, dopu sa terza elementari si, babbu e mama ant acabau u' pianu de sa domu e si seus trasferius in d'un'atera zona de de sa 'idda e inguni su riferimentu fiat u'atera iscola <hesitation> e inguni est cambiau totu poita deu candu bivia or'or' a sa cantina e frequentà in via pellico non non bessia Poita non nci ndi fiant piciocheddus in su bixinau, nci ndi fiat pagus, <hesitation> biviaus or'oru de sa cantina e quindi bessia pagu e quindi su passatempus cosa mia fiat a torrai afferrai su liburu de iscola e e trrà a ligi cussu. Invecias candu eus cambiau a sa domu noba ca fiaus in periferia, nci fiat sa campagna e nci fiat ateras familias cun cun piciocheddus de s'edadi mia e inzandus bessiaus totus impari dopu sa iscola e s'agatiaus totus impari e bessiaus in campagna e quindi <hesitation> andiaus a sempri su spassiu inzasa fiat a cassai pilloneddus, a giogai a palloni, in sa arxioba, poita inzaras non est chi ci fessit su campu sportivu, toccat a giogai a <hesitation> s'arxioba e donai atenzioni chi su pastori non s'arrenneghessit poita ddi trebiaus s'erba <laughs> ca ddi srebiat po i' brabeis <laughs> <hesitation> quindi cambienduminci a i cussu bixinau nou <hesitation> mama e babbu ant decidiu ca mi depiant cambiai iscola puru po essi prus acanta, poita arribai a su a sa iscola chi fia prima nci'oliant dus chilometrus a pei e dus chilometrus a pei, insoma, po unu piciocheddu de set'ot'annus fiat u' pagheddu problematicu e quindi m'ant cambiau a custa iscola Prus acanta, e quindi a s'iniziu est stetiu u' pagheddu faticosu ca depia torrai a fai amicizia cun is cumpangius nous, però dai est andau totu beni, <hesitation> sceti su rendimentu scolasticu cosa mia est cambiau poita mi seu sbelliau u' pagheddu poita in cussu bixinau nci 'essia, andà a giogai cun is amigus, e quindi gioghiaus a cartas e gioghiaus a palloni e e insandus gioghiaus a birillias, custas bociteddas de imbirdi chi imoi <hesitation> non si usa prus, <hesitation> <noise> gioghiaus a cartas ma non a dinai poita dinai non ndi portiaus e quindi gioghiaus cun i' giornalettus, a su postu de su dinai paghiaus cu i'giornalinus cun i' giornalettus. <hesitation> me in iscola teniaus u'insegnanti cassadori, su giobias <laughs> s'arregolliat a su a su tiru a piatellu <laughs> e izaras si setziaus inguni bravus bravus, a nosu si praxiat, <laughs> e e issu si si castiat su <laughs> is amigus e is collegas <laughs> chi